<hesitation> yóo enero nri yóo febrero he ihó vixhii, kún <hesitation> kanakandó jé i'ihó kan kun yu'a <hesitation> hó vixhii, <hesitation> kindó yóo marzo abril kon kiyeá a ini he vaxhi yóo abril, mayo, junio, julio kon davii de agosto septiembre kon davii a ihó vixhii kó he tan nakendo tata dakendó té ñakoja ta yóo xhi diki kue'a kono ihó vixhii.